U našoj se kući sav otpad odvaja u tri kante, jedna za papir, druga za plastiku i treća za mješoviti otpad. No to sortiranje zna biti dosta naporno, naročito kad su u pitanju... ovoga... naročito kad je u pitanju mješovita ambalaža.

Volim ukrašavati kolače, ali za to se dosta rijetko nađe prigoda.